ווי אזוי צו קענען האבן מער גרעינס אין מיין דייעט וואלט איך געגעסן מער רייז קעיק, <hesitation> אדער פשוט ברויט אדער <hesitation> פרעצלס אדער אזאכע מינע עסן, אפשר <hesitation> אזאכע עסן.